jamghako mashi mei greater ni ko cheese greater ni me medai yikongha mi anda doo naaga naftirta amma ni mi andingha doo setaa cheese mei wartoo dhum pamarom-pamarom dai-dai no ayidi ko mankon ko petal ko boona yaare